Sho'r taomlarni afzal ko'raman masalan tuxum yoki sendvich bo'lishi mumkin ular meni to'yimli qiladi va kunni yaxshi boshlashga yordam beradi.